Min kaa ko ɓurani kan ko ɓuri heewde kaa fuf noddgol appeel, ɗun ɓurani kan. Pasee, winndugol messase saatuuje ana ɓama tan sanne. Ana ɓooya tawee biltaaki. Appeel ne komuuy ɗaa fuu a haalan. <hesitation> ana wayno aɗa haala no warta e hakkille maa nii kwa. Binndi ne so wanaa miiloɗaa mi waɗta ngel, mi itta ngel.